U panneau solaire gukakaan wo béŋaar bugafitéén siyang, nang unomu go, aw ŋarwo ubang busaha imbi nak uju guŋa gufitéén yaŋi nufuk. Wala gafaat nubajé nuwook do ékolong, nuŋago ukambo imbi nak gurahuli maal, guyoléni gamooj sén guñéni. Nafa yara ga panneau solaire yo yayé yan injé imimé babé.